Nii mu yuuni mongkane a saadode, nii mu féérine purfumama, mu la yongu nangh, nii ma féérine purfumama dan, nkinghsone iréég yune, mu ringi tééne yi, jongu yi kiine mu saana nangh kanane. Mu la dhéye nkinghsone iréég yune, mu la dhéye yi féég yi. Nii mu féég kiine a saane doode nangh kanane mbiiri nii-nii-mu féég mmiigne nuune nfuune, mu jongu tééni mu sééba nini. Mu déye buurtuma mu riig saane saane doode nangh kanane, mbiiri nsiine nfuu ringi fuune. Mu ringi kaye dan baabiyone nangha ansangi, tééni ikiikati nini. Nii mu kaye dan nangh, ikan danii, antere ilaa kuulé ka jaa saane nangh kanane, ila suuckbu saane nangh kanane foo worama siighi nini, saa kuula gora ka jongu wii réégma. Nii yongu wuu réégma, isa kuula gora ka kuuru ya. Woo iringi bhuumo danane iréégma mu la fuu mhuumu nini, mburu mu fuu yéye ndaade dan